Pidu mpuru ciwi waru mpuru waru mpuru ica waru mpuru dua waru mpuru tolu waru mpuru upa waru mpuru lima waru mpuru ini waru mpuru pidu waru mpuru waru waru mpuru ciwi ciwi mpuru ciwi mpuru ica ciwi mpuru dua ciwi mpuru tolu ciwi mpuru upa ciwi mpuru lima ciwi mpuru ini ciwi mpuru pidu ciwi mpuru waru ciwi mpuru ciwi saratu